Ei tiok ko ku sie, ngate korop ku mou. Ngat korop kam ngai to. A mou, a mou ta krir to re kam kol dok. A mou tre kam kol dok kua ngoung to ksir kottok. Tete kum la kiengai kinegei ma. Mang tiok ko kua sie he mou tre kam kol dok e <hesitation> ngaote korrop ku mou kat kam ngai, kngai, ngai to dok kare. Dok kar e meim e jek ngota kie kam ngai. Ngata kie orom o hi ngo ngondik ogu mnok. Ngoto kie kam ngai kngai to a mou top krir klol mor he. Ta lol mor lottok ko ngota vokom a mangel. Varrek kam ol ka kser mor ngota ngorpok kottok ngaigun pat twtw kum lokta korop mou e kua ngoung ta ksir ko a magel tre kam kser mor. Kum miktua gorang a mou tete hak. Tete kmittua nop kmorop mou. Gia vavle kottok kam ngai kngai. Tete kumlokta kiengei ma mangel tre kam kser mor. Kuma vle kumtua pat ge te o nok koplo kie marer kam ngaigun paat nok a mangel napa ptum dok he. Kua ngoung ta ksir tete kum lakto korop mou e. Kumia gorang o mou hak. Ktua vavle tok kam ngai kngai to ngot kotek kum gunai, koul ka vle mom vunabour. Ngota vle mom vuna bour kam ngai ngota ngaigoum tolilis. Valvw kuom tolilis te ka vle kuom lat. Ngot ktek reik kavang ngoraro look ngora look. Kap nguaro ges, nguaro ol. Ngota vle vle. Ngota vle kottok ku ngai klout kom tolilis. Ngot kaeknik te mope. Ngota vle mom mope kam ingai to gia vavle he kam ngai to ku ngai klout to tete. Pilim te kua lout to kat korrop mou o nangi ngama veing dok ngoma punpa kngai. Lalaim o ngainingol ngoma petpui, kakaser o homye o hivotek ekam a ye to dok kre inou mota ngaiguo mrek. Mota ngai guom vaitbe. Mota ngai ka vle kuom vaitbe kam ngaito kum kaikiem o mangi ngoma punpa ogun mhe ngei kpetpui. Ka khie ka kleng kororgn o singol koul ka mrot. Kpunpa oguo meil kngai gun kngaiguo ma loot. Kaem o kel, iviem o kel, kaem okel. Kpupunpa, o mangi riguon mrek ngaro keknen ngat mi ya. Ngama nngiar. Ngiaka svil mang anieta ngara haveing yin, "oi enda." Ngara klang yin smia ter yin kaesko dokkre inou mot kaeknik. Ngot kaeknik pis mo to e inou ta parem dok kngai ka vle kum ganai to dok tuk kua vle. Ka vle kuma sapsap ka vle kpupunpa, kngongai kvavle dok tuk e. enngte nguak svil kam punpa kngai kpis mo mangi ngura ngai enangte nop dok tuk kumtua valve e. Kum koul kpis mang e titou mar mo velpam kaeknik oguan. Punpa ka kaeha ko ma loot. Kngai gun mhe kngai korrop kvalve. Keitgi mo ges keivie. To ma taim lengto ku ngai kpis mang erir o mangi ko ngata mrot o itok. Ngota mrot o itok kottok ngot keivie kam ngai. Kua hop parem ma kngaigio mrek. Ku ngaiguo mrek pis kuo mrek ku mi vang hak. Kua hopku korkorges ka ptir kim o keket. Ptir kim a keket kar o vep. Kaemik vivavle kottok. Kveng e yaya. Mota punpa kngai to keitgi moges. Keitgi mo ges koulklol kharip kvavle kottok to e yaya ta parem dok tparem dok kouyang dok te. "Ngora ngai kogu ho." Ta ppiak, tngai pis mang knan mar. Tngai pis magn knan mar kua vle ka nho, tlo marer kmeknik e. Ko hopku kngai guo ka mnganang en, "yaya ya parem dok ila svil kam haveng dot te ya parem dok." Dok kam minor ti yi koul kam pis mi naan mar. Ta hopku khaveir t kua pat te ngora ngai kaiknik. Nangko ta ngarpok he kua knaik kogu khaveng knain kua ptum a ho ka kha ka kpom en. Ku en lokta pilpilai orom en kottok. Tkaetit. Ku haveing te, "val" ta val kua parem mar kottok ngate vlekottok nang kua ngai. Kua ngai konnit hop kaeknik ogu ma loot kngai kpunpa ka vokong kua loot. Vokong kua loot kngai kukat kaeknik. Kaeknik kpis kuo mrek vavle kuo mrek kam ngai. Kua ngai kua vokong o korroneng ngor rekto. Koul ka kleng a kasip kottok kaetgi ekam a mep ka pun onguo palmai keitqi ngai pis kuon kasser a mep karo khator o koroneng ngata vuvut ogu. Ngata vuvut kua lol kottok kua lol ngai ka mrot. Kua mrot kaemki ka klang e yaya mar ngat kaemik kua parem mar ngaigu ma loot kua ngai kvavle ku ma loot kngai ngai ta vlemas ma dok kottok kua momgol kua loot. Ngota sapsap kaelel a pui momgol a loot mat o valve ko ma loot kngai ta vlemas, eknikoguo mrek pis kuo rmek. Vokom te moia ri kuo mrek ngatlo rot e kua vang. Kua pilim te dok nop o serpak e kua veik ogun ma rek ngai konnit. Konnit kam ngai ngai kaesmarot e yiya mou tkoul pis. Ta veing o vela ta punpa kam ngai ka nho o mrek he. Mota punpa kngai, mota kle te mamepun elpun knonho o merek kam ngai kngaimota pis ma morek langto a kaer, a ngokol mota kol maulo mus ko motre kam korong a morek. A morek tve kmem e yiya mou. E yiya moutsap itgi ma. Ho ka pun langto ho loute. Titgi mang kottok ko haveng e yiya mou,"a morek nera kser yin." E yiya tkeitgi ogio palmai. Ku mrua sor ma dok kottok kua sap kaetgi ma ho ka pun langto e yiya mou tkeitgi ma langto mot keitgi mo hi ko nop. O vela ngat kaem a morek kngorom. A morek tkaesik kser a vela langto. e yiya mou ta gring orom ka mus korrong a morek. A morek ta kae. Mot keim a morek kottok matakol a morek knaigu mrek. Mota ngaigu mrek o mia ruk ku mrek ngat kol a morek. Keit o kerik mat karo yir, karkar. Ngata kasser kmat he. Ngota mat kaimik knop ku ngai kael e yiya he. Khaveing e debora. "Muaka kua ngai kam ngai kaele yiya. Mota ngai pis kun ma plomomiok ku kaele yiya. To ko kaeknik, kaeknik e yiya erik thaveing dok "ros olte na olte orsang mo a lhou langta" tkaen a lhou to ku kat kaemik kottok. Ta hagam dok mota mohi kam ngai, ngai to kua haveing te "erik ko kaeknik ogua mrek he" kua hopku parem en kottok kaeknik pisku mrek, valve vavle vavle kottok <hesitation> konnit hop marot kua kua pri ma langael mote lat. Lua vavle kuom lat kam nagai kngai kta pruk ma langail marot kat kaeknik. Ku gi ngai gi onit ma segein a gitgiange. Hop marot ku kat kaeknik he. Keitgi mang kua ro vhoi kaiknik valvle. Klang o mia ri man ngatago. Ngato vavle kam ngai to kua ngaiguo mrek kua ngai kam vle kuo mrek. Valve ogua mrek punpa, vle kam punpa tokhe kuma vle koul kpis me titou mar mo kaeknik ogua mrek, kpis me kaka mar kua ma plorosel. Punpa mote ngaigu mravos oguom vatvat. Kngai pis mo magi ruk kuo vatvat. Ei kam ngai kngai, to dok kre lalu moto ngai ka srim ka ngoulu. Mota srim ka ngulu kam ngai, ngai kua havaing en. kemarer ke rgep rum he mo kam marer krum he mo kmonit kun. Kua havaing en va kua vokom ko tla nganvgum dok. Kua hopku khaveing te ngiak huhus. Ngora ngorpok parem yin kngaiguom tolilis. Thopku khaveng dok te, "ya mamarer ko." Ngira ngaingam, kua hopku kavle kam ngai kngai. ta havaing dok tok tete kmia. Kum lokta turang e. Ku kaesik to lokta turang kam srim a ngoulu e. Kta vle to e lalu ktet tkoul kpis, tkoul pis mang ngor kua mrek ngota mrot maimi knop. Koul ngtr ma prorosel knat kua ksie kaeknik pis kuon to kyayor. Kua yayor ma vlemas kam kngai pilim to dok te dok nop o serpak hak. Kua hop konnit lokat kaeharom a ngaiha tang ko gi konnit. Kam ngai kngai ngai kanmok kam slok. Kua hop kottok pilim te dok nop o serpak hak. Ko konnit kam ngai kngai velmas kua hop. Kua pilimmte kuaro serpak ngat kaeknik he. Kua hop kottok kol kua kom kokta nagi ksapsap. Kua sapsap, sapsap, sapsap, knop kam sapsap kottok koul kua sap ogu korop. Ka grap varkia, kol kua kom, klol o kerik kia sngam o kerik koul kpis me jems mar. Kua vle kre jems ma r kaes ko a kenho a mmok. Ngat havai te, "a kenho ka mmok ta tmi ya kam punpa hak." To ngota punpa he, ngota punpa he, ngota punpa kngai te. Ngai kael agis mar kut mamepun. Ngota ngai kael mar kut mamepun ngata nage nang mor kaeknik. Ngot kaeknik pis amn mrek ngata vle nang. Ngota vavle vavle kua parem ma kaeknuk ogua mrek. Kua vle kuo mrek kluenar ngat ol pis mang dok ngat haveng dok "oi ngmo ngora ngaigi ma rora ola." Kua hopk khavaing ngar te, "yu". Konnit hop marot kpaning ngar kam kngai, ngai, ngai kvokong te ngatlo koul kpis. Kua punpa ngte, ma kua punpa oguo ma mropalei. Ko ngai kpis mo lain ruk kuo ma mropalei kluenar ruk kuon mropalei ngat havaing dok te, "oi, o ol ruk ho, alhou langto ho ko he em." Kaemuk kotok valve kar mar kam ngai kngai prik ma langail kottok kngai kpis amng e rie e mamlema kar ka tngokol kuma ulaveo. Kua pis mang ngin kottok, ngat kaen kua kre kua hopku khaveing ngar te, "oi dok ngor kaeknuk oguo mrek he." Kua parem mar kottok ka kat kaeknik he. Kua prik ma langail langto kottok koul kpis mko ma rengmar lout. kua prik ma langail langto ko koul kapis ma mrek lainkim a langai, kaeknkim a langail to kua prik. Kua ngainguo mrek, kngai ka vle kuo mrek kam ngai kngai. E enni ktet ta haveing dok he, "somuo ngai petpui." Kua haveing te, "yu". Mota ngai kogu a kenho ta mmok ko haveing te, "henek", a kenhato mok more kpetpui motio is kam pis mang o motlo is kam puttimo o hivotek va o homye e." Thopku haveng dok,"orim he, somuo eknik oguo mrek ngai onnit." Thaveing dok kottok mot kaeknik ogu mrek, kua haveing en. Khera punpa, kua parem en ko kpunpa kpis mang kluenar. Kpunpa pis mang ngar ngota klel kottok valve valve kottok. Khaveng ngar. "Muak vle dok kua ngai he." Kua hopku parem mar kottok kaeknik ogu mrek he. Kaeknik ogu mrek vavle kumrek kam ngaita soslok kat konnit. Konnit hop marot kua papat he te ngora ngai ngam. Hop marot kus hsvei he, "o ngora ngai kpis me titou." Ko koul kpid me tittouta veng dok mote ka ktegem ka loot. Mota ktegam ka loot kam ngai ta haveng dok ka loot to nera kap karo ke. Kua hopku, khaveng te "yu". Ktegem uls loot he kap o kei. Mota grap oguo ktegem ka loot, mot kaeknut ngata mrot, mot kaemik nop. Kua parem mar kottok kaeknik oguo mrek. Kaeknik kngai kvavle kuo mrek kam nagai ngai vlemas. Te e debora kar ka tngokol nginta mus kottok. Nginta mus kam ngai kngai e debora thavaing ka tngokol, "ngora puputum yin." Ka tngokol thopku haveing, "yi vu kaet tam kam puputum dok yin he egam." Endo ngita muimin ko he.